Nasi, nasi ku burung ngaranani cara ndawi sia umanka, biasa kaina <hesitation> siare nalao wehaku ro'o hajukeni. Ro'o mpori, mpori mpori mango, rapa mango ato ro'o haju ro'o haju mango, lao weha sabua sabuam sia, walo puna ndende proses na kani ndende karena harus wea saboa saboa siare, weha sabua sabua lao wein sia. Narata rata mboto kainde ede fu'u haju wi'ikaina sobun, sobun kalo bahasan bahasa mbojon, wi'i kaen sobun ese fi'u haju, mboto ma ese elon kani loakira daloa weham dou. Nah or'o haju ro'o haju, mpori mpori mango, rapa rapa mango ra wean kanden, lao wa'am sia- sia hajuka ese elo haju ka, de kaboro ku ba siani, kaboro ndawin sia sobun aka deika. Heba sia dohokani, ndawin sobuna ka nggahimu wi'i na ruang ta dei wohanaka, wi'ina ruang na ndadi wi'i kaina doluna, edeku proses siaka ndawina sobun. Nah siare pede na. Ra ngupa ra ngaha kani, waurdeka ponte, waurdeka ponte dolu ndadi kai ana ka, lao ngupa ra ngaha siare. De ne'esi ngupa ngaha, paling lao weha na kako ra, ana ana kamoa ede lao ngupanani, weha sanggini sanggini wa wati loana weha kambotoni, alum sabuap curun waora, loa wa'am sia aka anaka, mbei saboa saboa ana nggahim. Palam au kasi ade kai siakani, sawa si dahu poda kaina, sawa labo <hesitation> anu <hesitation> nasi ma lebi naeni, nasi lebi naere na ca'u ma mpa'a weha ana siaka, alum anana indopu loa konena ruku kodee, neem nggahipani, ana mbuip mbuip kalasi, mbui to'i kala, boupa losa di doluka, nacau ngaham ngo <hesitation> bote rau kani ngaham bote, ngahamu sawa, ngahamu nasi ma wara senae, lebi nae dari siaede, edeku bahamu siare kasi ademu, alummu lao jelaja inaka, lao ngupa dingaha anaka, biasa kain sia.